Injé gujéék ga némé nakaan babé duniya gan injé iŋamé nifaratu, go goomé gatéép siyang, éni aan acaméén bugatéép, ho bétoguloom nulako nuloob miin ujamor bacaam kun jaraam ufaak, nijé étépool yaŋool. Ēni itépéyo jaraam ifaak, gusénoom sikori saan ujamormé miin iŋa ni je bénénoor nirooŋ. Injé gujégoom gaan némé gujéék babé gaan némé gafaratu bu burooŋ, go gagé gaan ilobé mama gara gatéép siyang.